A izy ndrainkindraiky tsy de voaisako tsara be impiry mijery telefaonina agnatin'ny andro raiky za fa matetiky zany kofa misy olo miantso na mandefa mesazy de mangala hely telefaonina avy eo sy mo- ohatra hoe tia hagnanognano facebook hely de mizaha fô izy ndraiky tsy de haiko tsara bekony hoe impiry ai.